المكونات ماء، شاي، سكر، وعسل، ليمون، او حليب، <hesitation> ضع الماء في غلاية او قدر واتركه يغلى، اضف الشاي، <hesitation> اضف كيس الشاي او ملعقة من اوراق الشاي الي الكوب، اسكب الماء المغلي فوق الشاي في الكوب، انتزر خمس دقائق، ازا كنت تستخدم اوراق الشاي قم بتصفية السائل، سم استمتع بكوب شاي، افضل كوب شاي.